तुम कुछ दिनों से बहुत मेहनत कना छां। क्या बात च वन मेहनत कन अचछी बात भी चा अगर आदमी मेहनत कारलू त वे थे यांकू फल भी मिलदू। इले मेहनत करद रैंण चैंद वां से स्वास्थ्य भी ठिक रैंदू और मेहनत कनो फैदा ययी हूदू कि मन लग्यू रैंदू मन भटकदू नीचा। और मेहनतो परिणाम भी जरूर मिलदू।